Meizi aleyi nanang ni ka nor na aleyi a'yoor ma yi tsi oku oku ame alisi meme akiyi fuaba dei ni manyi ya ba naa yaa dei ni manyi akung appu yeifi eita ke yeji einyi ya ba na yabi itchi akiyi abi tsi isime ta ende aleyi jua dung izinu wa ba kwor wa na funoji wa ba kwor. Aka ba kwor wabi ju imanyi kooh ju manyi ta wabi ju wuju worende adung wa cha cha ta etazi kalung isime akung oku yiitsi nom oku yitsi ana alisi na me wa bi itsi aba kwo a tsi yeila kaka zi yitsi nor ora ibi tchuita aka ba kwor atcheila wa bi tsi ala bi tsi ta nue kung imanyi ong na ba sha adei neigei dei akuu alala adung kali orori wa cha cha kala ayiuor wa ba kwor aba dung alu iju yaba zi ke akung imei zi ona ya ba yaa adu tsi ikwowi yaba akpo abi fu aba a dei ni manyi ya bia ana ali ya ye ende abi jua dung ya ba fua adutsi ikioo wi wa ba dakwa zi mi zoga alung na nang wa bada kwa zi imeizi aleyi na nung Neni nene ni ne nii kei yi on nu. tsa tsa waa me. oo oo' Meiza ana a li tsi na me’ yi na nang izizi ziza. yi na nende izizi ziza. Yi nani ikomobo, yi nana’ foro yi na ni eindiwi, yina ni ee’ ale for. Yi naa nende ame’ juijui. ituwe. iganda chacha yina nang. Ituwe ana ali tsi na me’ akah kwor ta. wawo nende atcha neeila wa cha cha ale'orende ibi aya me aya ta wa ba flue. eti si ijoku. Kali ingbede ana alei ni yi nataje me. kaa ba gba ataje. kaa ba gba ataje wa bung ajuinzi wang achi aweila. wa be’ ọrende alabi si agba-ataje ameme’ wa ba fua dei noru wa cha cha afua dei awi yeila ta waba asi ari- bi etse. Ota bi koor aji manyi ota ba agba. ita biji. Kali ikohobo ana alisi na-me; ironobo. Waa jung waa bung aba nona tcha tcha. Waa bung imle wa tcha tcha wanta waa bung igwe tcha tcha tcha a bung a fua dei noru arom akii manyi abi lue otaba sre ke kaba sre ke waa tata waa kuor orende atchime yeila waa kwuendi igbakobor waa tcha tcha atchome yellata ali endi gba kobor ibii waa ta wa baa tuu adung. Alung igbahe me atchi ihle glei ya wa baa tsi ari bi netse ka li afuoroo ana aleyi iyi na aforoo na me aka a ajuu zoora waa bung igwo waa tcha tcha waanki ye waa tcha tcha waa keita eta aba aba abaa tche la me wu ba bung aba naa abor flue ala bung aba flue me ok aba sre kaa kwor orende a tchi yala aloo erende a tchi yeila aloo erende ibime ki ye ta ota bi yi srada wa ale endi inyafue me atchi yu gligle ya ka la ayi iyi ma na me iyima wa ba kuor ta inyi wuu tchuu imanyi obaa ya abasi inyi wabi itchuu imanji yaa waa ba ahoha kaa koor isaa ga ye ono ba ong ya waa ba kuor kuor ifrufru kun na tei ta wabi iju aganyi inyafue inyi atchung tei. Eme neyi iju me saa ni akoor juu meme yaa wa woro ende is iji oku imbri aguya kali ende eindiwi na me eindiwi wa baba kwor. Ala kwor ta ka li mi na na ma anga alei me na eme ni iji kaaa ga aloh moo. Ahin a kowr wan ta ma wu manzi adung neita aba kwor waa ahin aba kwor ta mmbu a yi atcheita iku bi nene ze ayi manzi adung atchi na sheila ame abung arie wan kiye na ma bi sra ada wa eila me. Ahung agung meme ya a ya zung itsi ngboru kee kaa gung memeya aya akung arie ya aba aju kpu kpari kpu kpura. Aya kung arie ya oru na yoor neyi awimezi aba dung aba kowr rege rege kii ye ta nei ni bua ba tsi na heita abung igruu tei ku ba yoor fre fre so that kung waa ta ba ruu sani aka gung meme ya aba ya akun abaju ikplo inneinde ende. Maku nyi ki juala meme yo ni kala mi jua aleim me na maa ota dung oro ende waa tsi yeila akung ibi gbaa akung bi gba yaa ysri ingboru itsi ngboru makanyi iwaa ingboru. Onu na yoor ni makunyi aha ni neni ji endei preifu yaa me acing bi gba ya itsri ngboru iwin gboru kalam na alikeim abi gbaa agim orori ya. Akaa bi wi ingbahe atsung wa wun ingbahe atsung a'koba bah atung ya wa tsung ya ko meme nende ejuju ana ali tsi na me ini zizi zizi ziza

Kukuku mme wabasi wu sria ade wa bi miyin oun irripa oti bu miyin adung atsi-awielah akunibi weii aya meh ta wa woru alaba dung orende alaba dung tsa tsa awa adung sani ka anugung meme ya ko just aba irri-adawa na wa wu miyin atsi mme nielah ta na wa adoung isri adawa waba azi aguya ishiety abi mumuii nyideii inzatsor a'enah mme ayor kor tchiende ayor kaa ba atsriibi iziizia eme ni-na watsa-tsa waa mme yitsi ana alisina ala ya zi ni kaa mezi ala yi nanor nike una ala ya zi meh yitsi ana alisina ala ya zi ni kaa mezi ala yi nanor nike una ala ya zi meh yitsi ka akwo achiela ta wa wi yitsi atsi me nyielah ta wa boru alah bi si ijun me akun atsoru akun ata kun orori waa tsa tsa waba sre arom netse ka bi yitsi asi ta wa wu manzi atii awu yeilah wa wu orame aba adung waba har wa wu yitsi ameh aba zi-nung eme nu na wa tsa-tsa kali mezi alia zi. Akun bi akpa laa kali ikiko waa akpa'laa atsi mme ni yie-lah kali ikiko ta waiel ah adung akung bi ta wabasi are netse akun manzi ke atar na be kwor ijuiung wa you orameh waa tsa tsa waa ijuiung